rétt fyrir utan Höfn í Hornafirði hér fyrir aftan mig er heimili leikstjórans Hlyns Pálmasonar en það gegnir líka lykilhlutverki í kvikmyndinni hvítur hvítur dagur mér fannst mikilvægt fyrir myndina að

reyndum við að fanga veðráttuna árstíðirnar og skapið í veðrinu

hvítur hvítur dagur er önnur mynd Hlyns í fullri lengd og sú fyrsta á íslensku í henni leikur Ingvar e Sigurðsson Ingimund sem er að reisa hús fyrir dóttur sína og dótturdóttur en verður smám saman heltekin af grunsemdum um að eiginkona hans hafi verið honum ótrú ég var að vinna ljósmyndaverkefni fyrir mörgum árum tvö þúsund og tíu held ég sem hét hvítur dagur ég var að ljósmynda í munur milli himins og jarðar mér fannst stemningin eitthvað svo sérstök það var eitthvað falið það var rosalega fallegt en á sama tíma einhver þráður sem er verkefnið hjartað í myndinni eða kjarninn

þynnri lína milli ástar og haturs mér fannst spennandi að setja þetta tvennt saman og vinna með það mér tókst loksins

safna kjarki til að pakka öllu dótinu hennar saman

kassa mikið af fallegum hlutum sem hún átti teikningar krafta sína en Ingvar lék í leikstjórans frá danska kvikmyndaskólanum mig langaði rosalega að vinna með Ingvari aftur hann er svo tilfinningalega til staðar þá sá ég bara fyrir mér hann er skilinn eftir með allar þessar tilfinningar

ég sá alltaf fyrir mér hann skilinn eftir með allar þessar tilfinningar það var eitthvað sem kveikti í mér og var drifkraftur daglega til að skrifa og þróa verkefnið hún hefur oft leikið í

svo náttúrulegt skref ég leik Sölku barnabarn Ingimundar hvernig leikstjóri er pabbi hann er ekkert svona heyrðu Ída gerðu

þetta fyrir mig já svona já nei þetta er ekki alveg nógu gott en hann var heldur ekki þú gerir þetta svona fyrstu töku hann var bara svona meðal einhvern veginn hlynur sló strax í gegn með frumraun sinni

sem var gerð í Danmörku og vann til níu verðlauna á dönsku kvikmyndaverðlaununum í fyrra þar á meðal fyrir leikstjórn og sem besta myndin en í stað þess að freista gæfunnar áfram úti

heimi ákvað Hlynur að snúa aftur heim eftir áratuga dvöl í Danmörku og flytja á æskustöðvarnar á Höfn mig langaði að koma til baka í ræturnar líka eiga kafla hér mig langaði að búa hér úti á landi á Hornafirði og og vinna verkefnin hér það var eitthvað sem togaði svo rosalega í finnst mér þegar ég er hér það er rólegt og eins og það séu aðeins fleiri klukkutímar í sólarhringnum mikið frelsi fyrir börnin og og fólkið hérna ótrúlega

á Höfn er Hlynur með vinnustofu þar sem vinnur jöfnum höndum að kvikmyndum ljósmyndun og myndlist rétt fyrir utan bæinn hefur fjölskyldan

sér fyrir í

í eigu bæjarins sem er jafnframt húsið sem Ingimundur er að gera upp í myndinni þar er hugmyndin að koma upp aðstöðu fyrir kvikmyndagerðarmenn planið var alltaf að reyna sko að það var alltaf plan og og við erum að reyna að byggja þannig

eftirvinnslu og ég er að reyna að færa öllu verkefnin mín hingað hvítur hvítur dagur var sýnd á kvikmyndahátíðinni í í vor myndin fékk lofsamlega dóma og var Ingvar e Sigurðsson valinn leikari ársins á Critics Week hátíðinni

ég er að vinna með snillingi sko hvernig finnst þér að heyra vandræðalegur ég er bara svo heppinn að vinna við eitthvað sem fyrir mér er þetta bara gaman

ég er að kafa dýpra í það sem ég hef áhuga á og er að vinna með

fullt af spennandi fólki fyrir mér er þetta bara lúxus hvernig var hvernig var að fara til Cannes og sjá sjálfan sig í bíó þetta er ein stærsta kvikmyndahátíð í heimi það var bara gaman fyrir utan hvað maður þurfti að

með akkúrat rétt

annars var það bara mjög gaman hvað er næst á dagskrá ég er að vinna í verkefni sem heitir

ljóði Matthías

þegar hann flutti frá Danmörku til Íslands og upplifði rosalega harðan vetur en myndin fjallar um ungan danskan prest sem er að að byggja kirkju á Íslandi

hann er svolítið sérstakur prestur því hann ljósmyndar hann gengur um með átta sinnum tíu stóra myndavél á bakinu og búnað og ljósmyndar fólkið á Íslandi og